Ma arva, et om küll võimalik elläq niimoodu, et sa ei kahitsa midägi. Selle et sa tegeligult piät esiq valima, midä sa kahitsõt ja mitte. Mõni asi või tunduda piinlik vai halvah mõttõh ello muutva, agaq siskiq sa saat tuud ka tõistpite mõtõldaq.